Dite no tiko kokoa satria izaho tsy de mahazaka kafé aho. Ary ny dite ihany koa maro karazana, bedebe azo isafidianana de izay metimety aminao araka ny tontolo andronao.